أنا أفظل يوم اليمعة يان دايم أكون مع العايلة نروح مطاعم، ونتجمع بالبيت، ودي يكون يوم هادي في جاعدة حلوة مع الأهل أو الأصدقاء ويكون في وجت لراحة، واللجيام بشي مفيد متل الجراءة، ومشاهدة فيلم وكدي.